Hellesinitsele mõtõldõh või vast õnnõ üts asi miilde tullaq, sääne kesksuvinõ selge taivas. Tuu om väega hää asi, midä miilde tulõtaq parhilladsõl aol.